میٹل ڈیٹیکٹر چُھ اکھ برقی مقناطیسی فیلڈ یتھ منٛز دھاتی چیزٕ سۭتۍ گزرن وٲل لائنہٕ چِھ۔ میٹل ڈیٹیکٹر پیٹھ ایڈی کرنٹس ہنٛز نسل چِھ عام برقی مقناطیسی فیلڈس مسخ کران۔